जो जो ठंडा व्यंजन हे जैसे केक हो गइस आऊ बेकरी के सामान हो गाइस माइक्रो वेव म पके बर अलग से टेंपरेचर सेट करे जायल आऊ। ए सब ला पकाए बर गर्मी के बहुत जरूरत रहते। जो डेयरी के सामान है जैसे केक हो गाइस पिज्जा हो गाइस।